Injé sikuleer saan imimé sabajo mé: éjugeek, éhina, ébuleer, ékumbung, éfututuut, ékugay; sikuleer san injé imimé so sasé saan ipiné mama.